Telopolo minitra isan'andro eo eo ah no atokako amin'ny fanatanjahatena ndraindray latsaka kely ,ndraindray mihoatra kely ah, izany hoe eo eo amin'ny adin'ny efatra isan-kerinandro. Fa raha ohatra hoe indraindray aho mazoto ah de mety hoe mihoatra efapolo minitra na dimapolo minitra ny andro iray ah de mety mihoatra arak'izay koa ny isan-kerinandro ohatra hoe lasa adin'ny dimy na adin'ny dimy sasany.